To mundai ɗo rayuwa nuwɨn ji mɨnkan ɗe tɨnani nuwɨn ko tangan yikweki mɨna iya makuwɨn makau domin hamba mɨn saba ɗikɨn mɨnka tluwɨn mɨnbuna vuwgwahi ha sɨbɨ ka mɨnka buwɨn mara sɨbɨka akamata mɨn naya irin waina ɗabɨ a ji natlɨna yauwa tansu irin bamɨn dalu ka to mɨna tsɨguwɨn ɨnatlɨn tamma fegan irin ba tlɨnalu mɨn zuwatlɨn natlɨn yauwa amma mɨnkiya ba mɨn kiyau dɨma dole dai mɨn kiya irin ba tlɨnda luwu kuma hamba tlɨmma luwu mɨmma tɨkɨna tlɨnu hamba tlindau shike nan domin miya ɗɨma ma. amala tangan ɨna waineki mi ɗɨmau tangan kasuwanci data ɗɨma natlɨn mɨnka naya, mɨma cutunu to mɨna ɗɨma irin natlɨn mɨn tamma ka ɗɨnga mɨna ɗɨmau. dɨma daidayu to mɨna ɗɨngatlɨn kawai mɨma iyau saboda wankani ko waineki mɨnka kiye haki nusai ka to miya tsɨgama lafiya ɨna ti amma mɨmma kiyatlɨn al. ada nuwɨn nakɨn na ikɨn ɗabi a nuwɨn mɨn du kafa ndɨ a ɗimu tlɨma tlɨma ɗɨnga du ndu a a irin al. ada natlɨn kafa mɨn ɗɨmu amma miya ɗima ma. amala tsaka nima ɨnatlɨn. Saboda mɨnatlu mi maka lapiiya saboda mɨn ta riba ɨna tsɨgɨ tuwɨn ɨna tlin saboda wanka lokaci ba mɨn makuwɨn yika kudu saboda haka daba natlɨn mɨnsin tlina satal wi lokaci ka buwatlɨn maruwɨn dɨ dinga kwararɨ menene mɨn kiya wiham mɨn tsatɨin mɨndu tika nabi sa tal natlɨn kaga naka lokaci mi makama lapiya ɨna tlɨn ta newan gan yikwaiki a dinga bahiya kwararɨ asɨn mɨna kiya wiham mɨn tsatlin to kaga har mi tsɨgama ɨnatlɨn wiham da ɗɨma tɨlatlɨna tsakani mau kwarari a ɗɨnga du mɨn sɨm ba kirki saboda mɨn sɨn tunda al. ada natlin ji sahiya tal to mɨn kuma mɨn data sana’a mɨnda mara mir ka buwatlɨn dɨ maruwɨn ka mɨn kiya wiham mɨntsa tlɨn dɨ bathɨn dibi sa tal, natlɨn dɨ ɗɨma yutatlɨn saboda haka tangan wi dɨ busɨ talu dɨ tikɨna mutuncɨ nuwɨn naka lokaci fiya mara niwi a matasa du a. a fata tukɨnusu ti sɨm ba kirki. To kaga zaman takewa jɨkani amma haka kiya hadu a. a tlɨn tlɨnata sa tal da buwatlɨn data rawahu fa raka tlɨnai fa dɨnga tabɨna hiyatlin to fima fama bɨ makafu lapiya ɨna tlɨnu duk e tline nayahu du fama ba kirkiyu tunda fa amma kaga mɨn ba munai makuwɨm ɨna tlɨn tɨnda hamb tlɨmaluwu mɨmma tɨkɨnau hamba tlɨndalu mɨndalu shikenan ka buwatlɨn a. a kaza da kaza nai hamba midalu mi ɗɨmaka mɨndu a. a to mimi sa bama wankau ɗɨmi kutɨ nina ko kuma a. a na tanmaluwu mɨn lunai mɨn zuwatlɨn ka mbɨzaya ɗɨngɨ tatlɨn ka mɨn piyaɗɨ ka buwatlɨn a. a tsama wiham a. a menene mɨn kiya mɨn tsatɨn to kaga hamba zai jika lokaci ba mɨn makuwɨn yika koweneki yika ɨna tsakɨ ɨna vogwahɨ ko waineki asɨn du mɨn sɨn ba kirki lai gaɓɨna ma tɨkɨnunu.